आर्जेन्टीना आनू शा से बनेने व्यंजनो तंग तंङेस पूरा दुनियाओ फेमस तू, खास कर की लांग शाऊ नुस्स बनेने व्यंजनो तंग तंङेस। आर्जेन्टीनौ खावू पू किशंग इतालियन रङ स्पैनिक प्रभाव बोदी खिमा स्केन्ने। हुजूगो तंग कावू तंग मुख्यल सामग्री निज्या लांग शा निज्या, सुंगरासु शा निज्या, जेङुदू शा निज्या आइ चालीया निज्या, हल्गंग निज्या, शकरकंद निज्या, मसाला निज्या आइ आइदे फलू रङ स्ब्जी निज्या। प्रमुख व्यंजनो पू दुश हुजूगो तंग असादो दुश, एम्पनाडा दुश, मिलानेसा दुश, लोमो दुश, चोरीफ्ह उन दुश, फगाडा दुश, चिमोचुरी दुश, पेसादो दुश, क्रोमिलो दुश। आइ देसेर्तोओशङ खिमा किशंग डोल्स्दलीचे दुश, अलेंफ्लन दुश, अल्फ्राजे दुश। तुङम्गो पू हुजूगो द्वा मेटे दुश, वाइन दुश फर्नेते दुश।